Pa voso kora, po nan pa voso buavu, e tsubu to vavatuts voa na neveni, amoto tsan vavatuts o kua pean, vavatuts arior pate upas, vavatuts arior pa tate kikiu, vavatuts arior pa neba ar, vavatuts arior pa eng a inu, vavatuts em peor pa kain ar vati, tsoe kem pean vavatuts pa kuis a pui, vavatuts arior pa tarasa o tsinivi, mar tsan tsoe ka rior, vavatuts arior pa vin a maikia, vavatuts arior pa abe, abe pa tao gu, tsan casana e gu, ko sana kan noto, ma ar ne tsubu tsotoe ka voo nane. Ka pa romana, nene butarai pa tsoe ko kua a ma paia ar, voa veni, kaniti, butara ka te ama moto, ka tsuk a upas, baim a nao voasnae po gaga, mema na voasnae pa simuk o drug, mema na oasnae pa kei pinopino, mema nao voasnae pa karaus, baim, terova nem pa tsiako a ma mos ar sal veri. Oyia ane tsumbu Oyia, em ne tsubu tsotsoe voso kanane. Bama, amoto tsan vavatuts voa o kua pean veni, ka pa romana, ne bubu tara enu pavapeta ka miam, e am o kua pene. Madono tsam kita tsuk a panane ean tsan kita op a upas, en tsa pete sisio enom pati pinopino. Me kavu pean, mono tsi kua pean pete sisio enom pa ti pinopino akuk. Sove an tsa madodo tsoe, ka tsiako em. Taim tsan va en em. Ka vatavuts pe kua, kua vuiti ga, kua mon vavatuts em po kua mom pa tate peor. Ka vavatuts em po kua vuiti, pa teta peor a no te voana. Taim nan vavatuts ei kua man, vavatsuts geve a buar. Taim nom vavatuts e kua vuiti vavatuts geve abuar. Sovo vavatut pean, tsan tsetsako nem pa ma nan, tsan vavatuts nem, nan tsan avatuts, ean tsa vavui rova o kua vuiti ka vavatuts me peor po nan peor. Ka vavui po kua mon po te nan peor. Ka vavatuts em peor. Oyia rova ama tsi vavatuts upas. Ne tsubu sevoo tsene se vapiuvu a mean. Pa tsene op a miam to tete pinopino nem, Ka tsoe kai pean pa butara, tsiako a upas. Kapa romana, nene pe u enu tsam tsuk a masum veri nene tsotsoe nu butara. Nao pa varona, dema a varona, se kavu pean ko nas kam an, vei kora butara pa nao, enga inu pean, enga inu pean va upas, vabete upa e kaovo pean, pene kua pean kor bete upas. Baim a tete va karaus nom, ka sosovo nam voni pa inu pe tsinam. Mene tama, mukai, baim a tsiako voa veni. Taim nom, ta e kaovo pean, pe sovo me em voni pa inuuu nan tsiako komana, ka matopo komana tsi e kaovo pean mono kua pean. Kua mon pean mono kua vuiti, taim nan tsiako a inu, tsiako em pa ku ka rom, rom, pean tom naianna, rom, po kua vuiti, rom po kua mon, baim. A tsoe tsan tsiako a paia ro, tevocana veni tsam ip nem pa paia ar momo te tom tsinana vori, mono tom tsinama pean, mono ubam ti, pa tsor noma me o kua vuiti mene kua mon. Kita te upas na, pane kua vuiti vets na, ane kua mon bee na. Ka kita te upas voa na pa tse kua mon vevets e kua vuiti to betena. Ka kita upa petana tsan vets nom e tsinam mene tamom to bete na, Tete ta upas bete na patsitsan vets nome, e tamam to bete na mene tsinam to bete na. Maar buar veri nene tsotsoe nu. Madono ka tsiako tsuk ar nene vovore voanu. Pa tsan tsiako tsuk, en tsa o poem pa upas. Vei kora, ma ar ne tsubu tsoe voso. Tsoe, ta-ma nom tsan. Vatavut o kua, vatavuts o kua pean. Pe tsotsoe upas kai nom peor pama ar veri. Ean tsa baim a vavatuts o mio vuti. Boum a vavatuts o mio vuti, ean tsa vavatuts komana nom o vuti pean. Tevoena po kua, ean tsa vavatuuts komana nom o kua pean.